fulanja ni hanha o'n leggitata hunde hander pipe ko boono toh pie sukki sa naftira be maaga a leggita sai a itta sai a babbita lawol diyam ko-ko toh mi laasa aran ni adon waatan gha hander adon mari yi'e ko hundu ko hunduu mei o'n foodhata datti mei burtina ko kuma tura datti mei dilla sai diyam ko datti mei saala hander